Dee nne a fon okot a kpe nna ntem nne. Nne a ka fon obhi mbǝnghe a kpe nna ntem nne. Ka jen Obhasi nyo a kpoe ka echi ejǝre a ka fon obhi na abhon ame. an Obhasi a monghe wut ka efonghe eje se wut e fon okot na atem ena-kǝn ka obho eyim ngun e yim wut okot na kpo changhe na atem. E chǝbhe e kǝna eyim i ngun e yira atem ka onyoe nju. E kǝna eyim ngun e bhana atem ka onyoe nju. Okot na atem chang kpe e tonghe okot, okot i beram. O kot mbi mbǝnghe mbi o ki to se ee okot mbi Obhasi ome o monghe m ntem m bak e bha kpughe atem dee mme n kǝn okot ambi afo e tonghe atem, okot ambi afo na changka jena, ko obho eyim i ngun. Kǝn e kagha agore wut se Obhasi dee Obhasi a ka kam eyim i ngun bi yim wut e fon ebhan na ane na atem Eyim i ngun